Ën vantagi a pöl esi che se të scrive dë liber, se faze coze che tüti a vëdu, magari ti riese anche a fete dë sold e i zvantage però che cuandi divente trop famus pöi dopu a i ariva tüti i giurnalista, la televiziun, tüti a völu senti lon che pense, lon che dize e cuindi a la fin las pa pi 'na vita tua